Mushuklar mehr ko‘rsatish uchun egalariga ishqalanadi yoki past ovozda g‘uvillaydi. Ba'zida ular o‘zlarini xotirjam his qilganda egasi bilan birga uxlashga intilishadi.